Karazana vorona fantako a papango a <hesitation> raboeza a gôgôka a fody a <hesitation> vorompotsy dia ramaro dia voromailala dia zay ngambany.